To ir borey araŋ goono ga maa aayi. Sohõ Pinetre, Pinetre d'a goono fu ga, d'a ziibi din, to niga du ka <hesitation> ragga fo kaŋ darbay nima saafun dan roobay ze hayo ra ka kande darbayo ka dan. To din na darbayo din dan, kaliŋ ma soobay ka dan kaŋ tuusu Pinetro ga non kulu haray. Nima tuusu taray nima tuusu banda. To din na tuusu din, kala niga di aga boori, aga ɲalaw, aga hayo day kaŋ ga nan nima di ni Pinetro boori yaŋ. Amman da manci yaadin no ni te, Darbayo mate kulu kaŋ niga dan kaŋ tuusu nda doole kala din na hari dan a ga, ka dan hari say say Darbayo ga. Din na hari say say Darbayo ga, ga nima dan b'a man dan saafun, din na tuusu niga di aga boori ziibay kulu kaŋ goono aga niga di i ga funu, i ga hayo day kaliŋ ma di Darbayo ziibay ma ye Darbayo ga haray. Amma din du saafun ka dan kaliŋ ma di Darbayo ziibay ga funu Darbayo ga. To ziibo din nga no goono Pinetro ga ase no nin tuusu ka k'a. Doole nima di Pinetro boori yaŋ. Nidi boro kaŋ ka b'a manci nin kaŋ ci nangu koyo, boŋ kaŋ gana k'a kulu aga di ni Pinetro a boori, a goono ga ɲalaw, a go day day hayo day mate kulu kaŋ day ga nan ama boori ima di a boori yaŋ sosai wane. Yaadin no a goo.